Jannde kam e mari nafuuji ɗuɗɗi nder himɓeeji. E jannde tan ɗun faamata kujeeji ɗun yarahoore ɓillaaji. E jannde duniyaaru yahata yeeso.